کیٛاہ بہٕ ہٮ۪کا ژےٚ سۭتۍ یِتھ؟ مےٚ چُھ تتہِ گژھنہٕ خٲطرٕ واریاہ بے تاب۔ بہٕ چُھس نہٕ زانٛہہ تتہِ گوٚمُت۔